لو كان عندي الخيار بين ضعف المال، أو ضعف العمر، كنت راح اختار ضعف العمر. السبب إن المال يم- ممكن تكسبه في الوقت، وتقدر تدير أمورك المالية. لكن العمر ما يرجع. لو كان عندي وقت أطول، كان ممكن أعيش أكثر، وأحقق أشياء أكثر، واكسب مال أكثر، سواء على الصعيد الشخصي، أو المهني. الحياة قصيرة، والوقت هو اللي يعطينا الفرصة، نعيش اللحظات، ونسوي اللي نحب. بينما المال يبقى وسيلة لتحقيق <hesitation> بعض الأهداف.